Sɛ mebɛyɛ moho tse dɛ obi a wͻasoma me dɛ monkͻhwehwɛ edwumakuw bi a wodzi bͻn bi no ho asɛm na membɛka a, dza odzi kan a mebɛyɛ nye dɛ, mebɛsesa mo su, me dzin, na m'abrabͻ kakra. ͻtͻ do ebien so mebɛfa kwan bi do m'aboa hͻn ma wͻagye me edzi na wͻgye me dzi wie a, m'adwen kwan a mebɛfa do ehu dza morohwehwɛ.